Mamar toqote dive gu nga met naram. Nguaraman savarama, ma sasta ma lavop bama sasta ma gome vara ngana time doqote ama sasta nangan e? <hesitation> Aingo madu vat kua iar. Diama gomeka di koir ngo taram naqa vat ko iar. Time bat ko sasar ba, ba dangdang ngila ngo matlugut tinaksa ngo matlagut ma qurung as iva qoir nguna matlagut. Ma gomeka di qoir kaleqa vat kumadaram. Madu me Ngamuqa diaqa, ka morasna vat ko iar. Nokov ama gomeka da qoir. Ngi la i ngomat lagut ti naksa gu qoe di naksa ngamet. Ngila roqote go vreqem di ama gilem. Da karane i mudu ngu nara ut ulungait ti na sa raer tamat lagut. Ba qosi qarare i dangdang nara nasara ngo di nak sara vrekpek, sa roqote din ri qlong. Das aingo dias koir ku nga qlong. As ama qokoqirom. Mamar mes madu vat ko guanga ive ngua rat lagut, di ama ruqup nara ama nan-gana bama mem-gana ra tan sara snanbat veri nan damngo. Meda gu mem iom ani tuqum doqote io, koir. <hesitation> qopki ngani, vas uri snanbat saqi. Me ba yi rares ti i dap aiyum di qoitam un. Kala iom bat ka, aingo ga anga. Yo ba me memar iva ama ma rangamata bama Taulil ta taram da tan. Di rataram di snanbat pama ravek namaravat. Aiyut kopki ve ri nan damngo da qoir. <noise> yo natk varama, qosiqi aiyom me ak naramit di ranari roqote i mani ve are ri nan dam ngo va ngurar, ngurar amenga. Nop torkri ama sagayom doqori qana qumaska. Yo da are etk ama family ta ta ruqu doqote ai naka nani naniut ni yetk. Yey ama lavopki di na kretk i nani ut naqi. Mani va qi berak yarak, yarak mo no i qa qasu. Natk toqote diqopki i ve uri, uri, urualat na gom anga qavalam. Yo ba ra mualat nama qavalam. Yo ba ra mualat nama qavalam toqote i. Taedi yak, ta grisim ga ba savaretk ama lavopki ba qarak paraqi. Dangdang da ra, ta qok sarames ni yom ama qavalam da ra, ta ruqun toqote di nge di vasat nange dapa nanut ni yaretk ama lavopki. Ma ruqup nara naniara nango madu ma, ma ngatmemak kana. Soqop ti aingo do qoir nani ango. Ma ruqup nara. Ba nitk ngua nap yanga me angat pas ba natk yarare ra man ba ratning barango si yarak aremga di ngutuqun nara roqote i, yak tinak ka su ama lavo. Nak ka tal ama, naqama madaramga. Koir memar iva ngu na mat yak. Dapa qarar anga, anga roqi qaretk i qopki ama madaram iom. Aingo diva ngua rar aung krak ama dadam-gai aingo di ama dadam-gi nango daqopki nguarar aung doqori. Ba qoir iqopki ri qarotpat ba, ba, ba manak ngo mon sada ma ban-ga ron si yom ama qavalam. Ma manania ma qoe nga met. Toqor mani qri nguataman. Manania ma qoe nga met. Naqas saravuk yo da ngua rares. Ngua rares ba vasat, da, tawok nun wedding. Un matlagut pama ma latumgi ama talatal ka modamna nun. Ka mualat nun wedding, vama latuvamgi. Yo natk pa sunga metnaram beraqangan ama sasta, ma lavup. Ngia naqot paranas memar vesagos ta gu rodam beraqangan ama lavop, ma sasta. As kale ngi nan boda gi sariyar beraq ama ma gomeka. Aiyut madu di, di qoir memar ivama, ma, ani en ba datk kana, nani en nana, disa ngi na gia, yetk gia roqi a, andras. As koir. Nakoves nania en nana dapa, a ba dangdang i adat lagut disa qri. <noise> das qoir ana <hesitation> varvar en iva nani yom ma qavalam. Ngia rat lagut disa qri ba ngila i ama ruqup nara qalani di ara sarebap pa rat sal namat sarayas tirote i qri ba nani a yom nana qana yey ama lavopki, nani ayom nana dinak dangdang, di naksa, qop andran galamna dinak sava andras Kalamana. Ba ngila i ama ruqup nara ritsal namat sarayas. Ma ruqup nanga gua metnaram beraqa ngan ama sasta ma lavap di qale ngi nan boda gi sariyar. Time isa ngi, ngi la me yangon, disa ngia taram iva ras ngi na ma gomeka. Di gi sarebam. Ma nagak nokop ngia ras ngi naqa mesagos, dap ka raksara ma qavalam qarkomive ainge divegi sarebam, dive gi sarebam! Koir me ruqup ni malak. Di roqote dive ngo taman saramngan ama sasta ma lavop. Ngia naqot paranas memar nakes ngia rat lagut kale varvar nge. Ba var ama time qarkanga i as ngi su dias, as kale gi madaram bat tki risu toqote gi memak yom di ani, ni tar sama ama ligar beraqa nge iva sap, anin bodam, bara, bat tki risu. Mamar, ma ruqup nara di ri, ri, tit sap navat yom ma qavalam. Ngia naqot paranas memar, ngia naqot pat tki sariyar memar, kale ngi na bodames mavangam, mavangam. Mamar, dokosi ama gome, di gu nga lange beraqama lavada ma gome dive ngu ruqum nangan nangan daqote. As kale varvar nge, da ngi tukmu nanas ive ngia taram gia lat karkanga ive mugas ngia ran i ama ngat memak nange. Ainge ama ngat memak <noise> dive ngia ran i ama ngat memak nange ive as toqote i ama lava-ga nange dive ngi su vat tka lat. Ngi su ive ngi tak ama vat, ngi su ive ngi, ive ngia tualat toqori. Bave ngi su ive ngi taram ive mugas dive ngi naqot vat gi, gi, gi ngia naqot pat gi ngara lugut toqori ba ngia naqot pat tka roqi yi nates toqori, ara da. Ngia raraqi dav ainge di qoir ama latka nange ba qoi ngia taram iva ngi tak ama vat pa qoi ngia taram iva ngia tualat na yararong. Ba si aingan ama, ma ruqup nara qalani di ngia naqot i bingbing mat nama ngara lugut ti raqori. Roqote ama gomeka qoir kataram a lat dama lavopk daqosi qoi tki taram ara lat. Qalani disa roqote i, aingan ama gome dive ngia naqot nani ama marki ama lavopki, kretk ive ngia raraqi. Karetk ive ma mar tka manmaqunas ngi naqi. Dap kale roqote nop ngia naqot ama sariyar da ngi na take ngng beram ama sariyar. Warwer vrange i ngia la qi ama mor at qaseng. Warwer weramgi roqote ngia la qi i at sakngaqi da qavi. Ai nak pa yetk, tive dangdang da yas nge. <laughs> Yetk tive dangdang da ya, yarom sange samarama ban-ga va dangdang da qoir ama mar tkia manmaqunas. Kale warwar nge. Da ngi rukmu nanas memar. Ma ngara lugurini di sas koir aung ga na bing marini. Ngia rat lagut dive ngia taram ive ngi bodam barama, ainge, toqote da qalengo va gi mem ngana gi nan ana rem. Dapa ngia rat lagut ti amat paski nange ainge ama gomeka. Ainge di agirong me. Ama money bama bul. Ma tol, ma sop, agirong me. Ma vatka. Amat mas toqorko roqorko di ainge ma ngat memak. Me ba qoi ngia rak mu nanas memar ba qoi ngia taram yanga gia lat ive ngia naqot pat gia roqi yi nates, dangdang dive ya naqot ba vavo saqi, da sapraqi damana nge. Ma ruqup nara di bingbing mat na ra ngaralugut ti roqori. Toqote ma ngat memak di soqop kilak, kilak dap kale a roqi i yi tarabamga unak at sarebam di qaliqi. Dap kilak. Ma bangagi me qunung koir kaleqa galamgi va qat naqot paraqi ba qatatnaramgi. Iva qaret tamanaqi. Dive ya ret taman aqa. Aingan ama gome di angana langini ni. Marmar sagalam ngan me ama, gome dama lavop ngu vastamna nangan. Yaranga ma time i qalut tangararon di qoir nga roqor nas. Dap ngi su ive ngia ran doqori. Bainge ama lavopki dive qale roqote soqop ma ruqup nara qalani di soqop qi taknaram mat yaretk. Ve yatnaqot ama yus pa raqorko roqorko dap qoir tka taram ive ya tualat pa qoir tka taram ive ya masana ive mugos ti yak a qre, aiqa qana mota diva qoir markalam dav ainge di qoi ngia taram ve ngia tualat Toqote i as ama saski nange di ngia tualat. Ma saski nange da ngi sumat. E nan ya tualat toqorko i yi tor ama bul, yi qumar ama peletkana ya masana yi monak, ya tualat toqorko Yi ngiam nani ligar toqorko di ngi sumat na yanga ma lat karknga i gi nan ya, ya tualat nanga di ngi sumat nanga. Ainge ama saski. <hesitation> Vra ma qavalam i ngia rat lagut, di ngia taram anga me ama lat. Da dia roqa da qoir kana mer mange. Qoir kana mer mange dap va nani aqa nange ba qoir kana met tamana nge dap marmar kalamga navarange ba dangdang i ama ngiapki yi bing. Nga dat nari <noise> <hesitation> aingo di go roqa di madu qoir kamot nango. Kalani, ma ruqup nara di sop tit motnana di roqote, qoir anga maras anga manmaqunas i roqote navat yap ama qavalap. Mamar navat ko metnaram beraqa nge <noise> ngi nari sagalam nga.